नीदरलैंड की बात करें तो, मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में वहां क्रिकेट टीम बनी है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और वहां का पनीर बहुत मशहूर है, देश-विदेश में इसकी मांग बढ़ी हुई है। पहनावे की बात करें तो, यह भारतीय पहनावे से काफी मिलता-जुलता है। मुख्य रूप से वहां ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं।